Me yere owheniovo whe̠ be̠ jeno̠ ome̠ roho̠ ogbe̠re̠ arao ologbo ve me rue no evao uzuazo̠ akpo̠me̠ gbe ogbe ve̠ me̠jo̠ rue̠ erie uzemevie ho̠ ere̠no̠ ahwo re̠ nya na o̠re̠ jo̠ oware obo̠ fiho gaga o̠ re̠ gwaeze no̠ ahwo buobu are ro̠ rue eghere eware sasasa o̠no̠ merue no oye arese roho erue ma wo erue olo oye a re se no imelu o̠yeho̠ arao dogbo no̠ mejo akawa no̠ merro rue no yo̠ araona, arao no̠ esu are sue oye are su nyai re̠ e̠be oyena yo̠ arao no̠ me̠jo akawa me̠ rue no̠ no̠ ahwo e̠who e̠be̠be are̠ su zio abone̠ ti kpe gbe eno̠ a re̠ize̠ but uzedhe o̠fa no̠ me̠ rue̠ no̠ o rro̠ obo̠ e̠wo̠ oye a re se no ogholi ogholina yo arao logbo no oghene mano o̠ be ria evao e̠wo̠ arao nana arao no̠ o wo egba gaga ara o na. Ohwo-akpo̠ o re lelei kpoho irueruhu yo arao iberie o re letei kpoho irueru o̠vo woho̠ oho ho̠ yo̠no̠ ohwo akpo̠ o̠te̠ rue̠ arao nana o re ru eme o̠ re̠ dhe̠ keme o̠ gbe dhe̠ ha o̠ te̠ ha o̠te̠ rue̠ ohwo-akpo̠ o re ru emejo o re kpe ohwo-akpo na no. Ogholi nana yo̠ arao ologbo no̠ o wo egba gaga no̠ ire no egheghere ejo̠ ne no ahwo akpo̠ a re rovi ro se ahwo no̠ a re gwolo roho arozihe ruo̠ araona areru emejo̠ a re kpe ohwo ovive ne na no yo oyenayo̠ ara o ologbo gbe o̠fa jo̠ no̠ me̠rue̠ oji je no etee no me teje kpoho̠ obo̠ ogbe no oyi bore seno̠ zoo ogba era o yo̠ egbe no̠ me kpoho̠ majo̠ rue̠ eraona evao orewhono̠ a re seno̠ ibadan etee ma kpoho̠ ma jo̠ rue̠ erao nano̠ e rro̠ evao ogba erao ma re̠ rue̠ ewe, ewena ologbo rie̠, whe̠ re̠ je̠ rue̠ e̠kpe̠ whe̠ ree̠ je̠ rue̠ okporokpo oye̠ ekpe o̠ro̠ aye gbe o̠ro̠ ozae whe̠ re̠ je̠ rue̠ erao ilogbo sasasa no̠ a kokoho evao ogba na Erao yena yo̠ erao no̠ ahwo a bero̠ e̠ro teno̠ a bithu ohwo no̠ o̠ sai jo̠ evao obo̠ e̠wo̠ rue erai ha o re kpoho̠ ogbe ti ona no̠ a thu erao na fiho̠ na o̠ rejo etee ru emejo̠ rue erai keme o̠ re̠ jo̠ be̠be̠ whe̠te̠ sainyakele erao tionanan oma kerewhe sai leleai ino̠ who̠be rie obo̠ hai or whe̠beta e̠me no̠ a rro evao e̠wo fikiere ohwo oyibo o te ro areghe̠ jo̠ ro̠ kru eri ate fiai ho̠ evai ogba a te ffiai ho roho egbe no̠ ahwo sainyai ro ri ughe o̠no̠ o̠ re rue eri evao edevo ha o̠ re̠ sai nyai rue erai yo̠ o̠no̠ ozo̠ re mu no̠ o̠ sai jo̠ e̠wo̠ tane̠ me̠ rue erie me̠ dhe̠ kpozi hayo̠ mekpe ino fikino̠ a fi rai ho̠ eva o ogba ozo̠ o̠ gbejo ro̠ke̠ ohwo o̠vono̠ o bi kpoho̠ evao etee biru emejo̠ rue era o tioyena ha etee na whe̠te̠ be nya whe̠te̠ ro ohwo no̠ o gwolo lele eraona zaro whe re rue oghe̠re̠ ore no whe̠ re̠ gwa oghe̠re̠ ore no̠ erao moo who gwo̠lo jo̠ ete e na rue nao re whe re gwa e lele oma kere-whe̠ sa lele oghere erao tio yena zaro kere who saijo̠ o̠jo̠ oware no̠ o̠maa or etaho̠ e̠me <hesitation> fiho̠ oto̠ roke owhe̠ roho̠ me̠ jo ogbe tionana me lele arao tion ana zaro fiki eve whe sai ro lele, zaro fiki no̠ o̠ roro̠ evao ogba. No̠ o̠ sai kpe owho hayo ru oware buo ho who te̠nya roho̠ who be gwolo mu ewe who re gua oruwo lele oma whe̠ gwolo lele lwe zaharo whe̠ je gwa oruwo na lele oma whe̠re̠ rehie kee whe be reheie kee na ewo na omarie keme yo̠ omam o ore ne̠ no̠ o ye ziezi o reje mi owhe̠ ne̠ whe̠ je̠ ta no̠ whe̠ tele e̠kpe̠ je zaharo whe re gwa arao kpokpo̠ roho o̠ha whe te gwadio lele oma koyeho̠ whe gwolo reho̠ arao na ro̠ke̠ e̠kpe̠ yo̠ arao yena yo̠ arao no̠ e̠kpe̠ ore ru emejo̠ o̠ re o̠ o yeri zi ezi no̠ o̠ sai ro̠ re o̠re enana kpobi yo̠ erao gaga no̠ ohwo oyibo ohwo okpo̠ okufiho̠ evao ogba no̠ whe sairu eejo whe sai nya whe̠ re rue keme egba no e reri oma o̠ gawo umuo hoa sai ro̠ ohwo akpo̠ iri are̠ rri ohwo akpo̠ kare abe he a le rue̠ ohwo akpo̠ udu no̠ o̠ rejaron ho̠ are kpe ohwo akpo̠ nano a re̠ rie no but fiki irueru tionano̠ erao na areru o̠ te̠ wha eze no̠ ate̠ fiai ho̠ evao ogba no̠ whe̠te̠ nya where rie oma were ome̠ whe̠ re̠ rue̠ eni o̠no̠ whe gwolo lelezaro whe re klei zaro ababo oma onwa o teno eyena no o wo emerao sa sa no̠ e re̠ jo̠ kele omai ma wo erao wo̠ho̠ udhi. Oye ho arao no o re gbere igu na oreje gbere ebe ma wo erao ofa woho ewe eweno e re ja evao ob o ewo erie i re vo ire ruō ire o teje no erao yena no ovo ma wo iyo, ma wo erua, ma te je wo emerao kakao erao erao nana yo erao yo ofa no no ma re je ewo no marro no o kele oma e ru emejo e rue no ute no evao eno a fiho evao ogba na no erao logbo erao no are ro bo oma ha, o teno imelu no keme imelu no whe be be rue na ore yo eme ohwo no o bi suei o te no imelu no erao no ikioko llogbo na a re rehoai bo oma na keme a re rrr ohwo akpo kare abehe but imelu yo arao no o roho arao no ohwo akpo o bi su no whe sai ke ore whe sai sue nya ee ke ore whe re je sue kpozi whe re fi ee no ogba no who gwolo no <hesitation> o re jo. Enana ye erao jo no me sai dhese epano ma ro rue erie, gbe epoino i kpolo te gbe epano i yoma tei no ate rue ohwo a ro rri ohwo kare abe fikiere o rro ohre roke ohwo akpo kpobi no whe te rue arao logbo no whe rie roho o re rue ohwo karo abe ha o re rri ohwo zaro ha ohiovo mal whe kelie he keme whe te kelie arao na o re ru emejo o re re owhe no-enana ho umutho eme no me sai ta kpahe erao no who de-oye shegware.